Oire ovaie rutu, iravu, iruvu vokareo iava area vokareo iva vova avakara, viapau kekeparo, votavu rutu iare osira kekeavora, aueva rio goagoa tua rutu vareva reraepao oisirera ta osia koueto. Viupau gare goatoa riro goatoa rutu fiokaekae goatoo, rirokaekae goato oo-o oriko rova iria vorutu pau paoveir a rasito reraiia avevao vareata kura vuare ova oisio keketoa koueto aue era ira kekeavoi. Era riro goatoa rutu, iu era rirutoa rutu era <hesitation> ora era ira viapau kekepa ira kekeavo votaevuo ragaia era riro goa toaru tu era, viapasoa irai. Kekepa votaevuo ia reikaekae to vavoisio uvuiparoepao viaura reikaekaeto va era ira kekeavoi vovutaoia riro kaekae goato auo ori kovo iria vavoisio rutu ipaopa rasito vavoisio rutu ruva rutu ra epao, era rei kovu toa rutu ira kekeavoi votaevuoraga a viaposora kekepa vo vutuoia, ari votaevuo ragaia ra kekeavo i rapa uririruturai. Va kekeoro eva goa kaekae. Au pitua kopu goatua rutua ita era veapaso garegoatoa iru oapa rapa uriri rae. Eva virapa urivirae eira goava va voisio riture uvuipoaei rasito, viapau garepa eira riro kovuva rutu eira, erova rutu, oia, uririparae oirapa vearo vira rutu, gae kaekae goa toa era oisio kaekae goato era, aue ea vavoi sio rutu goato era, via paso garetoa, rei kovutoa rutu. Oisio kovu goatoa rutu oaia rapa uririrai vasia ra kekea voi vo vutaoia viapau oisi irai kekepao uroraepa ra kekeavoi vo vutaoraga ia uva vareiva ragai, <hesitation> roresiurava raepao vo kurarea, viapau oisi gare kaekaeto, uva kosiritoaera sikuputo viapau gare goa toa era. Rei kaekae goato era oisio kaekae toa rutu era goato ora rirotoa rutu era goato orikorova tapo osio rerepaeroepao ragai ruririae ovare viapau osi irai kekeava orikorovavai kone iva goatooavai ora ori kovo kavai, oiava uriri rutu ra reapa. Aveai ragai ruriripie rutu revo era uvare rera kekevavo vovutaoragaia, veapau oisio irai kekepao uroraepa. Uririritura reapa uvare riro kaekae goatoa ritual era. Ragai uriripie revo. Osia ragai uvuri voi osia era kekeavoi vovutavi raia. Veavovira rutu uva re evavi ra uriripievo uvare vovutaoviraga ia era ira kekeavoi ora eira goava raiava eisiviraga rearovira. <noise> Vosia ragai uvurivoi osia era kekea vovutavio ragaia, vearovira rutu uvare evavi ragai uriripievo, uvare vovatao vio ragaia era era kekeavoi ora eira goava raia, eisiviraga vearovira. <noise>